باش نستفيدوا من الفزة اللي مش تصير يعني واحد يقدم أسبوع بيه ومش نكون حريصة في تعاملي مع البشر ومش نقول يعني وما نسببش لروحي متاعب ونغير شوية زيادة في ال... ونكون أهدف.